لأ، الفن يمكن يكون له تأثير سلبي، إذا كان- إذا كان يروج الأفكار السلبية ويروج أشياء ما- ما تنفع لمجتمعنا، ويروج للعنف، ويروج الكراهية، لازم يكون الفن في خدمة المجتمع، والمشاعر الإيجابية، بش يساعدنا على تطوره، من الفن متاعنا نطورو من المجتمع متاعنا.